أفظل أحتفظ باسمي الأول الحالي، لأنه جزء من هويتي وتاريخي ويعني لي الكثير. كل شخص له معاني خاصة مرتبطة باسمهم، ويمكن يكون له ذكريات جميلة معاه. بعدين لو غيرته بيكون في صعوبة عالناس يتعودون عليه، ويمكن يظيع جزء من شخصيتي. الأسماء مو بس حروف لكن لها مشاعر وقصص لذلك أفظل أن أحتفظ باسمي الحالي.